पॉर्क्यूपिनेस जो ची नुकीला कांटे होंदे ये मई काँटों को खड़ा करना धीमी गति मई चल्दु ची यू और कांटेदार जंडली चूहा हेडगेहोग काईन की तरहं सिकुड़ना यैकि कांटे चाय ची एमा छलावरण की शक्ति छाए ची ये मा